So mi yiɗi mi annda gonga e dow taagu wonde sa'ire na sey to mi tcemi ba. So mi ndari higiraaɓe makko non ma waɗi. Amma so mi tcamay, mi tcamay taagu ɓeye ke higiraaɓe maaɗa? Toye ke lanyol maaɗa?